कुकुरले आफ्ना मालीकलाई माया गर्नया झीक्कै झीक्कै तरीका चाहि मुईले धेक्याकी छु । कीन भन्यापछि कुकुरले जब आफ्नो मालीक आउदो छ उई मालीकका मुख चाट्न्या अनुहार चाट्न्या काम गद्दो छ । त्यसैगरी मालीक काहि जान लाग्यापछि त्यो काजान्या हो भनीखेर तउईका पछाडी पछाडी पुगीखेर उ काई टाडा जान्लाग्याको छ भन्यापछी उईलाई आधाबाटा सम्म छाडीखेर पछि जा तु बाईजा भन्यापछि फर्किखेर आयाको पन धेक्याको छु । त्यसैगरि सुत्न्याबेला नजीकै जादो हरुम्बै सुत्न्या अ त्यसरि पन माया दर्सायाको हुदो छ भन्यापछि उनले अरुपन झक्कै झीक्कै काम गद्दो छ। जसै उलाई केहि भयाको छभन्यापछी के भन्यापछि उनले ब्क्त्त गरी ठ्याक्क नगर्यापन उनले त्यो बुज्याको चाहि हुदो छ । कुकुरपन मान्छेको एक हिस्सा हो भन्दा छन्, त्यईलाई देख्यापछि ठ्क्क त्यई हो जसो लाग्दो छ । ज्या अरुले गर्या ज्या गर्र भन्यो कुकुरले अ मान्छेले ज्या गर्र भन्यो त्यो चाही कुकुरले गद्दो छ । कीन भन्यापछि आज यसो नगर है यईलाई नटोक भन्यापछि त्यो टोक्न्या ठाँउ पन पराय कुकुरले रोक्याको मैले देख्याकी छु । कुकुरको रे मान्छेको सम्बन्ध घनिष्ठ हुदो छ । मान्छे मान्छेको सम्बन्ध जसो हुदो छ कुकुरको रे मान्छेको सम्बन्ध पन त्यसै भयाको चाहि मैले धेक्याकि छु ।